<hesitation> nvvyang ya na zi byyi ka̱jju ka ni, dan zi n bvwo ni a̱gbodang kyang nu ami a̱yet, zi byyi kpakpa̱i. Kpukpa̱i za karam kayaan ku byyi sham ba̱ga̱ngang di a̱ntyok bajju <hesitation> a̱ sak ba̱shekwot ba a̱za̱ndong a̱n iyyi zzwai, a tyyi nkyang, a tyyi apyipyi, karnai kayaan ani tyyi shwa, ma banyying ba bvan a̱n tyei shwu, a̱n tyei a̱nyinyyat shwa. Then a̱n kvok a̱ntssak u̱, u̱ ba̱ ryok ba bwei a̱ma <hesitation> to ka̱ram a̱ya kpukpai ya yemi. Zi byyi dituk, dituk ti ka̱pfun shi, byyi chinying nti. Na̱nying a̱ zi ya ni, nna a̱mi a bvwom. Dituk ti, zi byyi dituk nywat, ayemi a̱ yin byyi sham, dilak zuk zo shyi, ba wan a̱n tyyi, an tyyi batwak a̱byyeng, kayemi ami a̱ni cyat, to nu a̱mi ku aza na̱ si jrong ka̱hwa ka. Ayemi a̱u a ya ni a̱ na̱ ngyak ka̱hwa ba. To a̱wwon ba trang dinying ti, dinying a̱jajwa a̱n shyi <hesitation> a̱ka̱ndon an shyi <hesitation> dikok n shyi Baru yya hwray ma n shyi, naiying a, a yemi, a̱ma̱ndrang a̱n shyi konzan taka̱i diajing a̱ cat yya nap ko ku a wai ni tyyi to a ryi a̱yenri ku̱ a̱ ya, aya u swa kama u swrang ba̱ka̱rere, u hok ka̱hwa nwan ka <hesitation> nkyang-ya a̱ya, dituk a̱ya, ɲtakai dituk a̱ya brang a hok ka̱hwa a̱yin ka kai ka gwat ba vot batwak a̱byeng ba, ba n kvok ni a̱si brang a̱ ryi na̱ jrawj atyyi. Zi byyi a̱hyinu, a̱hywn an shyi, <hesitation> kahwoi a̱n shyi, kahwoi ka, nka ba̱ ru̱ kwan zukji, a̱za̱ kwang u̱ naan, ba ba kwang a injin ba, ba kwang u̱ naam, awwon a ba, a sran svaka hwoi hwoi a̱wwon a̱ brap, a̱tun ba̱sa̱-hyavu ba a̱n krok a̱ wwon a sswa. Ba yya ayemi di zuk wwon hwu ba̱ju n shji, hwu a̱butu na n shyi ma hwon bajju na n shyi, ku̱ ba kwrap zuk ji, a̱ throk hwa na, a̱ krok zuk ji, tsanghwa ji a̱za̱ndong ka, ku u̱ byyeng ba za̱ tun a kri brupdi a̱hywu ni amma bani ku brap na̱ tyyi ba̱ kup, ba̱ tsit, a̱ni tyet ba wwon ba si wa bvwa a̱nsan babyyang ba, ma ku ba cat yyg lnvu nnyi abuta na, ba bvo ma na yya nyemi ma anu nini hwu bajja n shyi, bana ku brap di a̱hyrin ni ma ani ku brap ba tsit, na̱ tyyi ba kpan, to a̱yemi nu ba n yer inval bajju na. <hesitation> kalwoi, ahywa nu ba n yei ka̱huwoi kam a̱n shyi ka̱hwoi wato a̱ ni tswa a̱wwon ku a si hwoi zak a, zuk ji u naau na awwoi u ba ubu krok u rung, u̱ ra ku kprank, a̱wwon u si nat, u̱ ra ku kprak, a̱wwon u si nat, u̱ tun ba̱sha̱ hiywi ba n krok, ku̱ a twa ba̱shu̱hyanba n krok <hesitation> n tyyi ndyik a̱hywu n tyyi ndyi a̱hwu. Ku an tyyi ndijik a̱hwu na wwon n ku yya to, a̱ ryi, a sswa. Ku a ku sswa ayemi myang ba ku yei kahwai. <hesitation> nkyang ya n shyi ba̱gu̱nga̱ng zi ru̱ yya, zi ru̱ wai karam kayaan zi byyi nkijang ya na zin yei apyipyyi ni, a̱pyi pyyi na̱kon an shyi, <hesitation> ka̱bvwu, ka̱ra̱n dwam sa̱ru ba na bvo, nkyang ya aya n shyi zi ru̱ na̱ ya kun ba na̱ ya yauwa, a̱ ba mi <hesitation> a vyi na nok rwama, apyi pyyi a̱ya a nok rwam a <hesitation> na breng than nkyamg-ya zzwai zzop u̱ shyi nu myang ba ma za, nu a̱mi ba ru̱ nnwan kyang-ya na, bu ta̱ng bong, sanrei, nkyang-ya aya n shyi ba ru̱ ntrang nanying a nnyyai ka wwon a̱ ya. To a ryi a̱ uyemi nkyang-ya a̱ya ru̱ tyer cet. Than a̱kam an shyi a̱kam u kwu a̱ni a si ring a̱kanu, u̱ ba kwok a̱za̱n don wwon na̱ byyang aya. A̱hwan ina a̱n shyi ma ba se a shap ba. To kamin nkyang ya na zi byyi ba̱nyying kani dei zi na̱ bvwo, a̱kpok nkpang ya wu a̱n shyi nu zi ina za ma zi bvn byyi kyang-ya na, zi n yer gbaami ni, gbaam, karan, gbaam ji, nji ba ru̱ nza dikan ti nuyyai ka, ba yei gbaam. Ku ba wan a̱nwon a̱ din tyyi ba wan gba̱am ji a̱n tyyi, bu krok dikan ti bauyet ba, a̱ ya. Gbaam ji dani di ba n yya kpukpan ya ni, ma ayemi bani n tyyi, bani tyyi na tyyi tsit wwon a̱n krok ba̱n kwan ba a̱yin nu a̱ ya to gbaam bvu ma yemi. Jok n shyi, jok kadak zi ru̱, zi bvwo a̱sai jok a̱lele ba, ma zi bvwo jok ka̱dak nnyai jok, ba yei, jok ba̱jju banyying. So tsa ru̱ kpeil jok ji, ku ba kpeg a̱kwot, wwon a si bu wan. A̱yemi nu ba ru̱ n yei ka̱ ayi ka nnyyai ka, nu ba nyei kacyi, ku ku̱ ba ya wan ka̱cyi to kacyi ka a̱yemi. Nywat n shyi, ba kwrap nywat ji a̱n hada bu jok ji, a wan jok ji, ku u byyeng ba nkrok tsanhwa nyivat ji, nywal ji u byyeng n hwoi, awwon ba n tyyi curang ko mung to a̱yemi myang a̱ man shyi tsa vu ya. Karum a̱ya ku a̱njin a̱ byyi dinok a̱ni nok karyi to aru̱ yer, ku a̱ yei Ba̱nyet gaya ji, ba̱nyet ba a̱ ni ku brang ku̱yak a ni to nywat ami nani ba wan ni. To karam a̱ya ka̱cyi ka a̱yemi nnyyai ka zi yin bvwa ba̱nyet shinkafa ba̱nyying ba ma ka̱pfun shinkafa ma nnyyai ka nji zi ru̱ wrang nywat nywat a̱ni yin yet nkyang-ya njit a <hesitation> a ya awwon ka̱ram ka̱yaan, ba kwrap zuk, zuk myang ba ru̱ za wan nye nywat ji, a̱za̱ krok a̱za̱ndong, zi byyen awwon ba n tyyi cwrang a̱n mung a̱n hada nkyang a dari di ba n wrang kacyi ka banyying ni. To ayemi a̱n shyi. Jijok n shiji, zi bvu ma ru̱ wrang u̱ nji di jok ka̱pfun ni ma, <hesitation> ji jok a̱ywu, a̱dyi dying a̱ywu an shyi, ku̱ a ku ya, a̱n ku ya uku ja na byyen a tyak ba, se a wwai, u bu ryi a̱yaan nye a ya ba. So ji jok ma n shyi, so nkyang a̱ya n shyi nnyyai ka zi na̱ ya clani di jujju ji ba nza nkyang a ni. So ami ku n dyi